L’America ngë ka një kultur, ka shumë kulturë, ë si një kardharun plot plot me <noise> shurbise diversi, ka ana propria flas kulturali, pran dopu ka ana thomi economico-finanziaria e gjithë, thomi se l’America ë simbolo del capitalismo.